Li am kikemij kiib' he cha taq xan xapa' che'el keraqtaj wii', nejeel kike rinij wii' kiib' he pina' k'ak' li jaay wuxu' q'ewa'l xapa' che'el chu' taq chee', o xaqara' he pirwe' taq chetaq, he renejeel chetaq ke k'ob' wii', he li am kikemej kiib', kikam kiib' he chu' taq l chee' xaqara'.